<hesitation> Ny fiteny ety ambonin'ny tany angamba an, mety eo amin'ny enina arivo na fito arivo eo angamba ny maneran-tany.